Ada dua bintang ya yang pertama itu sapi sapi itu kita dulu kita inga tong pe papa piara sapi tuh waktu kita mas kacil jadi setiap pagi tuh kita ini kas pindah sapi pagi tuh karna tong tunggu pas matahari baru pica <noise> itu kesempatan sudah itu papa bilang kesempatan rumpu masih basa-basa toh masih segar-segar a itu tong kase pindah sapi bawa di biasa dulu bawa di lapangan lapangan bola kalu tarada di bawa pohon kalapa di kobong sana tapi tong cari depe rumpu yang torang bilang rumpu kakaleja rumpu ini tuh dia ya mungkin dalam kategori makanan sapi itu mungkin yang paling sadap kapa itu makanya karna pengalaman tong kas pindah sapi di di tampa-tampa rumpu tuh dia paling suka makan rumpu itu a dari setiap kase pindah sapi pagi pulang sore kas pindah lagi sore pulang itu lama-lama tuh dia kanal pa torang. Jadi kalu dari jao kong kasana ambe dia itu dia so kadang dia pe mata tuh lia tara tara kas tinggal pa torang jadi memang depe kanal tuang depe tuang itu paling capat sapi itu yang penting torang rajin kas makan pa dia itu dia so so jinak sudah trus kalu kambing kambing ini juga kalu tong piara tong kase kandang pa dia itu lama-lama kalu tong kase bebas pa dia dia tau pulang dia tau jalan pulang jadi pas dia mo pulang itu sama setiap sore somo amper dekat malam itu dia so tau sudah dia pe tampa dia pe kandang dimana jadi kalu kambing kong bukan cuma satu kong ada dua atau tiga dia tau dia pe tampa yang di di kandang yang sabla mana itu dia tau trus dia tuh paling sayang depe depe ana kambing itu karna kalu dia so ada ana satu atau dua dia bajalang dimana saja pasti dia bawa. Kambing itu apalagi kalu pas kambing itu dia so so apa <hesitation> e so tua apalagi kambing yang parampuang kalu dia so tua itu tu kadang tong mo jual pa dia itu dia inga lagi dia pe tuang ketika orang laeng beli pe dia kasana dia itu cuma murung-murung begitu kambing kebanyakan begitu ya mungkin dia inga dia pe tuang kapa.